וועלכע עסן איך האלט איז אז מענטשן ווייסן נישט ווי די- האלטן נישט אזוי גוט פון עס איז <hesitation> סוויט פאטעיטע, ס'איז זייער זייער א געזונטע עסן, ס'איז א פראוטין, אויב מ'וויל- ס'איז א סטארטש אויב מ'וויל, <hesitation> ס'פולט זייער שטארק אן, און ס'הא- ס'מאכט אלעס א גוטע טעם ס'גוט צו לייגן אין סעלעד און איבעראל קען מען לייגן.